माणसांक आव्हानात्मक ध्येय ठरवोक आनी साध्य करूंयाक आडमेली लांब करूक आनी सुधारणा करपाचो सतित प्रयत्न करपी एक चाळक शक्त म्हूण काम करून अॅम्बिशन एक महत्वाच्या भूमिका करता। जीवनान यश मेलवपाची आनी अर्थपूर्ण परिणाम मेलवपाची इच्छा पेटायता।